Një krimbë, një milingonë, një milimangë, një <hesitation> një mizë, një arëzë, një kunill, një qen, një dhi, një viç, një derr.